أول سؤال ما هي أكثر تجربة غيرت حياتك؟ ولماذا كانت مهمة بالنسبة إلك؟ وهذا السؤال يكشف لي عن القيم والتجارب الشخصية اللي شكلت شخصيته، والسؤال الثاني هو من هي الأشياء التي تستمتع بفعلها في وقت فراغك؟ ولماذا تفضلها؟ وهذا يساعدني في فهم اهتماماته وهواياته ويعطيني فكرة عن شخصيته وأسلوب حياته.